पास्ता, चावल, आटो, महिदा, ये सब डाली ननन बनावज। और उनको कई तरह से लसन, प्याज, टमाटर से भगारज भी ओकासे। वो टेस्टी भी लगगे पर आब हम लोग तो ये तो नहीं जानता हैं। हम तो निमा मतलब कि अपना इधर तो काई है। कि ये चीजन खामाज हम जो कि काई मक्खा का आटा से बनेला रज। काई उपमा रज, उत्तपमा रज, इन चीजन का हम बहुत तेस्टी, स्वादिष्ट बनेला ननन खामाज। आजकल ये पास्ता वास्ता चले आज, पर आब हमारा तो पुराना समय में बहुत ये चीजन जो चलती थी, उनका हम खाता था मतलब ने।